हमा देश मा जु ची क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल ची जेते लवोग बड़ा जूनून दगडी देख्दा छिन ख़ास कर की इंटरनेशनल टूर्नामेंट जन की विश्व कप वेगि हमा आई-पी एल वेगि यूँ देखंडो लवोग घंटो टी वि देख्दा ार येगु मजा ल्यांदा।